Pos no semus muchu de pasta peru essesti la pasta larga comu espaguetis, fettuccinis i linguinis, que son mu aparentis pa mojis ligerus i untuosus. Tamién está pasta corta comu penne, fusilli i farfalle, que son más aparentis ma mojis más canchúus. Tamién está la pasta arrellená comu raviolis o tortellinis, i alogu ain otras más ralas comu orecchiette i garganelli, que, güenu, no se te... no te sé izil con qué moji casin mejol.